المُفاجأة وما أدراك ما المُفاجأة أنا من الأشخاص الّي كتير بحب المُفاجآت بحب أتفاجأ وبحب فاجئ يمكن بي شي بسيط فاجئ جوزي، فاجئ ولادي، فاجئ عيلتي، رفيئتي، <hesitation> يمكن بي وردة، بي صورة، بي- بي زيارة إنّي أنا زور حدَاً إلي زمان ما زرتو فاجئو بينبسط هيدا الشّخص أنا بكون فاجئتو <hesitation> بحس حالي إنّو أنا أدّمت شي، مسلاً المُفاجأة إذا أمّي عيد ميلادا إذا أختي عيد ميلادا فاجئا بآلب cake، بي زيارة، بي وردة، ومتل ما أنا بحب كمان اتفاجئ يعني بعيد ميلادي بحب حداً يجبلي هديّة مش لأنّو بدّي هديّة أو لا ئيمة الهديّة لأ بس حلوة المُفاجأة حلوة نسعد غيرنا وننسعد نحن كمان، يعني إذا أنا اليوم عيد ميلادي <hesitation> بيجي بنطُر كلمة حلوة من جوزي <hesitation> مُعايدة زغيرة يمكن من حدا من أهلي على الواتس أب <hesitation> بي صورة يمكن حدا ينزلّي ياها عالفيسبوك يفاجئني فيا حب هيدا التصرُّف إنا أتفاجأ في، <hesitation> بحب كمان علّم ولادي يفجئو رفئاتُن <hesitation> بيُّن يفاجئوني أمرار <hesitation> المُفاجأة مش بس ماديّة فينا نفاجئ شخص نحن مسلاً شخص إلنا زمان ما شفنا فينا نروح نعملّو زيارة منكون فاجئنا، <hesitation> المُفاجأة مُمكن تكون إذا أنا مسلاً اليوم درّست إبني للأمتحان راح عمل إمتحان. بعد يومين جبلي علامة عالية وحلوة إتفاجئ انبُسِط فيا فا هيدا شعور كتير حلو، حلو ننشُر المُفاجأة، ننشُر الحُب، ننشُر الحب والأمان للأشخاص الحوالينا، نفاجئ ونتفاجئ، المُفاجأة <hesitation> كمان مُمكن تكون سلبيّة من خلال مسلاً إذا نحن نكون عم نسوئ سيّارة وفجأة تطلع سيّارة إدّامنا تُخبُطنا تأزينا فا هيدا الشّي سلبي يمكن نحن نكون عم نسوئ <hesitation> لا سمح الله يمكن نخبُط شخص يطلع فجأة بوجنا نخبطو نأزي ونتأزّى، فا مش دايماً المُفاجأة مُمكن تكون إيجابيّة كمان بدّا تكون سلبيّة بس أد ما فينا لازم نتخطّى إنّا تكون <hesitation> سلبيّة ونضل هيك آخدين إحتياطاتنا ونضل <hesitation> عم نتفاجئ بالشّي الإيجابي مش السّلبي.